Nawenya khutekha muchere uzaa mwidhuka uzaa uguva muchere gwogwo matukha gana khuri na zikari khijiraa muchere nimusafi. tayari nimusafi uvugura mucheree gwogwo uvaa musahani mucheree nimusafi. uvuguru shifuria. uvugula shikombe. upima muchere gwogwo mushikombe. alafu uvugure shikombe zana khandi udae mazi garingane namuchere gwogwo uremushifuria. alafu huambize muriro gwogwo niri igasi. vijiko niri zikwi. uvugure mazi zana uree mumuriro. alafu uree mazi zana gayii paka garavajire nigamala khuravajira. uvugure jumbi kidogo uremu namaguru. khandi ureshe garavajire kabisa. alafu uvugulee muchere gwogwo uvugureeuwogizee mumazi alafu uree mushifuria zana ukhanushe muchere gwogwo guyii vulai. muriru apana khuvamu muriru munyishi sana tu. uvee muriru muti. alafu. ureshe muchele gwogwo guyii paka guvoo gukhamee mazi paka guvee mulala malala. alafu ururize muchele gwogwo. uremuzisahani. urekhumisa nuri nakhanyama khokho uree khumesa. urii uhuvive vulai. nindio rutekha muchere.